'Wlii, :en no-a 'wlii :a 'dhe-a 'o ken-dih, an 'da-dih-a 'wlii, en no-eh nyor+-a kma an dhih, en no-eh an-a' :porluh-a 'pehn-dih 'de :on 'bli 'gbu, en no-eh an :na deh bo, en no-eh an pobo: 'de nyor bo, 'wlii-a mu-eh no :mor :on se 'i 'beh- nyor: :an mu 'i 'beh-', because an :porluh 'pehn-dih, :mor :an 'bhorn :on 'ye deh no :an no-eh, :mor :an 'bhorn 'gbu+-a po-a :an po-eh, any deh :an :bhorn-a dha 'kmo bo, solong :on 'ble-a 'wli-eh deh :an 'bhorn-a :an mu-eh no, but :mor :on se 'wli-eh 'ble :an :porluh se-dih 'pehn 'i 'de :on 'bli 'gbu. :an na-dih :porluh-dih :mor trouble 'wluh 'yai'-dih :ka an mu-a no-', :mor mo-: :za-a kpa 'zorn :yee' :ka :an mu no-eh, :an na-dih :porluh dih, :yee' an :porluh :an 'nene-dih 'o dih, :on se 'wli-eh 'ble :dhih 'o, jorwor: :mor :on 'ble 'wli-eh an :porluh se-' 'dih nene 'i. :mor on yi 'o :on ybei' :yee' :on 'da a 'tali: deh+ :dao' dih, a 'nyi a; 'tali-a dih :a mu-ih' 'kpa :po. :yor 'da 'oo 'yle yi 'o 'wli-eh a mu a 'ye 'de deh :daa :ya, :mor a 'ya-eh 'de :a 'ye-dih :dhe, a-a' klehkpeh a :porluh-a mu dih 'pehn. Jorwor: :mor 'wli-eh se :ne :yee' a-a' klehkpeh a yuba'+- a mu 'nyaa:, because 'wli-eh se 'o :ne :dhih 'oo'. Eh ku-dih eh-deh ku-dih eh :zio' any deh-'. :eh :mor 'wli-eh :eh wa sobu'.